Mfiri niufirie, mfiri niufiriee ni mfirii wa krisimasi. Mfiri wa krisima ni mcha kwaukwanza ughire kumbukumbu nyinyi. Kwanza kwa mikalie ya yesu akidhaliwe. na mikalia kweli mahirire na efufuka nikwamikalie. Kufiri kuriwe neklimalia mfiriri heniwaliingie kerinoofaichi. Rua kirindilicho kichi kua mcha mwana kichi vanga thunjewaithangani waricha manyi. Na ngaiiche vindo vichaa, vengi vakishrekea kindo kichaa, lushisheree kindo kichaa. Faya fofaigwo fanywa kakina thababu vievingi. Mwaikaa handu hamu mwaabadilishana mawatho mwaikaa mfiriri ivi iraru, mwaika kindo kichaa muila inghanya bado ngotete kikundi cha mweshaeshaekya. Naiko sikukuu niifurie niya mweri wa ikumi na kawi tarehe ishirini na katano etimani nimfiri mcha.